الهاتف إذا تبغين تجربينه، جربي إعادة تشغيل الهاتف، تضغطين على زر التشغيل لفترة طويلة، إذ ما صار شي حاولي تفتحي الهاتف وأنتي على وضع الشحن، <hesitation> إذ مازال ما يشتغل، جربي إعادة ضبط المصنع، أو تروحين لمركز الخدمة.